anura fremu ajunjeye bae okaka njun okakanju, njun ra dakar. ma jori wen chan na keebe nnoo anu looru, na noo anu looru ra be kor wa tari ogbere obaru, ochoyo aseri ogbere obari. chuoyo darkar nka noor leru, oba see ogbere obari, oka see moto lari yo, moka menenu do so eta, do so eta, nyea mma yea ochen oou, ochen oou atari, abora ami jorunwe anoorenu nka joran wen, nka joranwe nka noori pein pein. ka nora pein pein. Ma yen wa yanu tata, ma nora pein pein. Dora mi ki towe aowe areni nyan yan, do ra ka towe ami one ra yan yan, ami rin yan yan so nka jorenwen nga noor, nga noor ochen oo, nga noor dan rai ka chama A no ra kusan aowe momo, nga noora nare on, tabe on insee ami noor. nkara see on nga noora bini abonu amore, nga see ra abara-on nga noora bra bae nu, nga see ra anera-on nga noora otar abo nu, nga see anora-on nga noora ewo anu, binga noor pein pein pein pein pein, nga chu wen nna nga gwan osuun. wey nyen bra jurah, kra noora kra abo ami ra amar, kra noora bra <hesitation> ke amara. oku ami ma kuma eken na domarian, ma narayen ba kuma amiyen, amikuman yan nye eken nna, kra kume ami, ami dara koma nnarone so that tay kin ah, ka kor nne noo in nee anu noor lobo ye, nnoo lobo neno, noo anu noo lobo neno, nneo noo lobo neno, nnee noo lobo neeno. babo yayan debaeni, o'gbobu oyanya, yanyan bay anu adanyen and ebari bae nee eyanyan. Npuni ebari anee awoo, o ka tora nonee, yan ka tora nonee, bae yan yan dowe, obari Anenu labo obari bie a noo, obari bie a noora oku sewine. do anu rah ma yan rai obari rah rah nanata, do nu obarira a yan, wa ami rin yan yan. there is anu rain ka toare-obari yah, mo bo etoin, mo bo etoin, mo bo etoin, e ka na dain ka banj dain ka fuma raka chan tariya bae anu domani. oya yan domani, so do-akar ra noi anu lore ekponee, ekponee ka tore obo lobo dare do eken a chan tarri, danu ra chan tari ba fie, danu a chan tari aton bedo